Saburi ira tapaku nai tafitofi, tasow tura, tafusak bingan a. Tafitofi ladan tura sabun sabun na le ladan si wawaun boluk tura mudan boluk. Ira mancia datokun boluk ladan si wawaun sabur ra. Tasow tura le boluk tawatan a wawaun rengas a boluk. Mudan naga nini watan si nabadein tura datokun kita baban bi datura mancia ira nai dasow tei ira. Tafusak bingan tura le bingan ira boluk waun ikan sumak a boluk. Tei mancia daratan nai nini tompat si, kalau dakafanga wa nini bingan ira, sate dakuk mancia ira di sumak sama tura sika ra te manuk a. Le datokun digafin a jatei. Sabur ra ira, tasow tura nabaras natotik ilak. gulak sumak sa bomari watan nini Tasow tura sabur ra ira, nawei watan nina kiliban, fano nini masir, sabur ra woisa waluk ira lekan dafusak bingan, mug isik tura waluk. Sabur ra ira falabon a mami tata nusi si dakulelan sabur ira tei, daruk dasow dabaras bingan. Mug ira tura ar ira loka, habar sa falabon sa ira. Mami tata sa, ni ngasan muhammad. Ira wawina ra ni ngasan bini koak, garan sa mami tata urana iwa ri nawosa lau moti, namuli sampe rei wanura mancia datagi sumbiang sobas a, nawei nadudu wa parigi ra nasow fandiwa ri naroka i lebar a maton nabadas. Lebar ra nakuk nai i"e muhammad e, i sei le nawei numu ngasan muhammad iwa i? Lebai kila dukar numu ngasan muhammad i sebi tura firaun loka" "Te ku kekon mancia di ngasan muhammad ira dasumbiang rajin. Muhammad siwa nawei ni lenga-lenga tura ni ngasan iwa mo loka wa, kila ira dukar numu ngasan a muhammad ira tura firaun loka dongar loka to muhammad? Tura ata kuk nai nubu bina bini koak, kumu matakena minlen fanda loka lira, mingat nai sumbiang a loka tei kila mungguru mata wawa ira muhammad takulelan muhammad tei loka, bini koak takulelan bini koak tei loka. Jadi fanda muhammad roti bini koak daganti mumu ngasan a loka"